कीडा मकोडा संवाद कनो तरीका इंसानो बात कनो तरीका से अलग हूंदू। जन किरमूला मुवारा जतखा भी कीड पःतंगा छन भोजन प्रजन स्थिति बार मा जानकारी देणू कू ऊ फेरोमोन नाकम रसायनकू सकेंतो उपयोग करदन भोजन तलाश कनो कू ऊ फेरोमोन नामक रसायन छोडी दिनन। जैकि दिख दिख औरी कीडा भी उनी करदन कुछ कीट पंतंग त ध्वनि निकलदन जनखी झंगरूबुत्य हूंद अपडू तरफ बुलांदू चैहके ये तरह से ऊ अलग अलग ध्वनि दींदन